धन्त मन्जन के इस्तमाल दातन के साप करे मसूडन के। मजबूत करेऔर सासन के ताज़ा करे खातिर कर जाएचे। इस आमतर पर जड़ी बुटी मसालन और खनीच से। मिलके बनत हो गयेचे एकर इस्तमाल धन्त ब्रस के। साथ कर जाएचे इस दातन के मजबूत करेचे। दातन के चमकदार बनावेचे मूसे बद्भूदूर करेचे। अवी दातन के दर्ध के भी कम करेचे।